اذا تفرغت ثلاث ساعات في اليوم وانا تعبانة بنام لكن لو انا ماني تعبانة ونشيطة حقضيه ممكن اني اخرج مطعم لو كنت جوعانة او اخرج اتسوج لو ابغى اشتري غرض او ممكن اروح اغير جو او ازور صديجة جريبة مني ولي فترة طويلة ما شفتها.